Ndablo gatmen xon or, per nzo zena akta gatmen xon or porke nzo- nzo ze nkenumen nzo chokuan ntou lomen na mbay, ndaya' nchat men'na, tya nchoche men'na, tiz ndamen zi yek zabola' na nchata'men nryo mka lomen, o tiz ndamen zi lo kani'bana mbenta nchatmen chop zonta or naza yochemen.